Men shorti kiyishni afzal ko'raman, chunki u qulaylik va harakat erkinligini ta'minlaydi. Issiq ob-havoda shorti kiyish juda yoqimli va to'liq his qilish imkoniyatini beradi.